Ses sempre staita dauzin a mi cuand l'ai avü d'prublema, t'ërcord no? Cuandi l'avìu d'prublema che fizici e l'as sempre dame 'na man, sun propi cuntënta che cuntent che ses sempre dauzin a mi cuandi l'ai da bëzogn e speru d'esi l'istes për ti, se l'as bëzogn dë'na man fame savei